E vintana zany no <hesitation> mampahomby gne fahombiazany satria zany anao raha vao sy magnam-bitany agnao sy magna fahombiazana, nefa kosa nefany raha ohatry ka agnao sy miezaky, sy hisy misy e fahombiazananao na de eo ara e vintagninao.